Rí nu̱ni̱ ikháa̱nꞌxu̱ rí naꞌni nutháa̱n ndxoo̱ ri̱ꞌji̱, ndxuu̱ xi̱ꞌñááꞌ itháa̱n rí tsú nijáñuú ra, nákhí ríí beitiochó de oktubré iwáꞌ ríꞌkhui̱ iwáꞌ ruraꞌnuu̱ náa júbá rí mbiꞌjiuu júbaa̱ rígi̱ꞌ para que yáá ríndoo̱ nakanú ríndoo̱ rí merú treíntá rá, nathrigii̱n tsú iji̱n nawáꞌnú nawáꞌnú tsú i̱ji̱n nuuꞌ, nawáꞌnú ginii i̱ji̱n ríndoo̱ najáñúú. Rí ikháa̱nxu̱ꞌ nuni̱ riꞌ̱ji̱ rá náa̱ nuni̱xú mbá ofrendá rá purú ri̱ji̱ ringa̱jun ejmaaꞌxu̱, nutsu̱ ri̱ꞌji̱ ríkhui̱ rá nuni̱rathááꞌ nini̱ méjáánꞌ, nusgutamáꞌ kósá náa̱ inuu mésáꞌxu̱ꞌ rí mu̱phu̱ xa̱bu̱ rsú nawáꞌ rá, nuñii̱ ru̱bú rá, nuñii̱ dxáma rá, nuñii̱ ra̱ꞌ ndujíi̱ ra̱ꞌkha̱ rá nari̱gu rá, nuni̱ tamálí, nuni̱ posólí jmaxúwíꞌ, nuni̱i̱ mbaꞌja inii rí nusgutámáꞌ náa̱ inuu ri̱ꞌji̱ para que rí nuñii ríꞌkhui̱ xú frutá rá manzaná rá ríꞌkhuii mbaꞌja nii rí niisgutámáꞌ rí ikháa̱nꞌxu̱ rá. Nuñiiꞌ guma mámbá xúú nakuitsu xa̱bu̱ má i̱nini náa̱ almuérzó rá ná̱a komidá rá, sená rá, xógíꞌ ríꞌkhui̱ nakho̱musáa̱ rá, natramáꞌ xú ndoo ñúúꞌ má nuni̱ ríꞌkhui̱ yaꞌdu xtílá rá, nurígu kafé naꞌŋa̱a̱ xa̱bu̱ rá, nuni̱ méjáánꞌ ríkhuii mbaꞌja ñúúꞌ isngutámá ríí yáá ríndoo̱ rí dos rigajma̱ gu̱nꞌ rí. Noviembré rá yáá ikhú nawáꞌ tsú xa̱bu̱ wanii naꞌnii̱ náa̱ rí guꞌjuáxu̱ꞌ khuaꞌthuu̱n rí nuní méjáán rá, nuni̱ méjánꞌ má rí ikhaa má nuni̱ má xú bélá rá, nakha beladorá nusuájun para que rí ma̱mbiꞌjñúú wajin ikháa̱nꞌ xu̱ rí xkhua̱nii ini méjáánꞌ rí gii̱ rí xuajñaꞌxu̱ rí míŋuíí napiꞌsii̱ narígá xúrí gagi ri náa̱ rí kapusantú rá, nakhuá musiku̱ rá, nakuá tsú nudiii̱ biolín rá, nawéꞌ gagi para ikháa̱nꞌxu̱ rí tsinuu ri ikháa̱nꞌxu̱ rí xuajñaꞌxu̱ míŋuíí rí nuni̱ méjáánꞌ rí mámbá tsigu xkuaꞌnii nakhráꞌjaa̱nla nuni̱ ndxoo̱ wajin rí ikháa̱nꞌxu̱ rí míŋuíí gii̱ murí xkuaꞌnii ini̱ rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ. Rí naꞌni xuajñu̱ꞌ ikhúún narigá mbá ndxaa̱ rí mbiꞌjiuu san pedrúꞌ y san pablúꞌ naꞌni mámbá tsiguꞌ rí beitisiété beitiocho de júniú hasta treinta iyámbaa̱la ndxaa̱ ríꞌkhui̱, rí nuni̱ xa̱bui̱ rá nagi̱ꞌdu̱u̱ ginii novenarió rá, nakhí mámbá beintiunú gu̱nꞌ rá, nata̱ꞌjo̱o̱ nakha bélá wakhí micha̱ wakhí rá. Xúꞌkhu̱ má narígá rá nuni̱ xú rí mbá dánsá rá, nusŋa dose páré rá nawaꞌtháá i̱ꞌꞌwáꞌ nawáꞌ ríꞌkhui̱ narígá juégú rá. nawáꞌ i̱ꞌwáaꞌ xuajin nutsíi̱ náa̱ rí bolibol, baskebol xúꞌkhui̱ mangaa rá nuni̱ i̱ꞌwíínꞌ narígá ríꞌkhui̱ gisŋáa rá nuni̱ rí báile miruꞌjun rá, gaa̱ xúꞌkhu̱ mangaa nuni̱ rí ríꞌkhui̱ nawáꞌ i̱wíínꞌ xógin xa̱bu̱ judiin rí iꞌwiíinꞌ ríꞌkhui̱, nrígá xurí naꞌŋa xe̱di̱, rí nutháa̱n toriádá ikhaa xógíꞌ ríꞌkhui̱ narigá rí ndxaa̱ ríꞌkhui̱ rá, narígá atsú wakhí ríꞌkhui̱ rí naŋa xe̱di̱ khui̱ rá. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí gisŋá rí baile̱ ajma̱ miruꞌjun ini̱ ja rá. Ngaa̱ xúꞌkhui̱ má ríꞌkhui̱ <noise> nuni̱ mbaa̱ naka nguáná rí mbiꞌjiuu kastiyú rá nuni̱ xa̱bu̱ xuajñaꞌxu̱, nakhuá mbaꞌja inuu tsú nudi̱i rá, najúwá bandá rá, nawá mbaꞌja inuu tsú bándá nuwájudii̱n i̱ꞌwáꞌ xuajin, ra̱ꞌkháá indóó xuajñaꞌxu̱ gii̱ igájnuu rá. Mbaꞌjiin xa̱bu̱ igi̱mbúún rí naꞌni ndxaa̱ ríꞌkhui̱ mas dxaa̱ ríꞌkhui̱ mbaa̱ rí xuajñaꞌxu̱ rí ikháanꞌxu̱ naꞌni nuni̱ xa̱bu̱ rí míŋuíí gii̱, nuni̱ rí xú costúmbré rí xkuaꞌnii. Rí ikháa̱nꞌxu̱ nu̱ni̱ xa̱bu̱ gii̱ rí nu̱dú kafée̱ naxná xuajñaꞌxu̱ꞌ. Rí gi̱nii rá nuni̱ ríꞌkhui̱ nu̱gíꞌ tsígooꞌ rí kafé khui̱ para que rí maxná plantóo̱ yáá de ikhí rá nudú má náa̱ bolsá nudríyáꞌ tsígoo de ikhí xkhu̱ rá. Yáá ríndoo̱ naꞌni ḿ mbaa̱ wájayuuꞌ kafé rá, nuñii̱ trasplantar nu̱dú nuni̱ iñúúꞌ rá, nuni̱ méjáa̱nꞌxu̱ mbaayaꞌxu̱ꞌ náa̱ mu̱dúu̱xu̱ rá ́para que rí maxná méjánꞌ kafé, nuni̱ iñá rá de ikhí nuñii̱ chímba̱a̱ yoskoo iná, yoskoo ixi̱ rá, murí ma̱gi̱ꞌji̱i̱-la wénú ríꞌkhui̱ ixi̱ kafiáxuꞌ, de ikhí nagaja̱a̱ kafée̱ rá yáá naꞌni má nguá jma tsiguꞌ o̱ atsú tsiguꞌ ríndoo̱ naxná xndúú xku̱ rá. De ikhí rá mitdrigú xndúú ndoo̱ ámbá raxná xku̱ rá mi̱tha̱n mitdrigú xndúú ríꞌkhu̱ rá, mi̱thanu̱ xkhu rá náa̱ molinó ñawáánꞌ de ikhí rá nddoo̱ wámbáa̱ nithanu̱ rá mitha̱ni̱ mujndoo xúꞌkhui̱ rá. yáá nijndooꞌ wénú rá ridoo̱ mitha̱nu̱ mbu̱juáá ma̱̱gajnúú ríí rí maga̱jnúú itsúú rí maꞌni oró xkhui̱ rá. Yáá de ikhí rá wámbáa̱ꞌ xtaꞌdáá rí mikhaꞌju itsúú rá, mi̱thanu̱ mitha̱xu̱ꞌmbúꞌ xkhui̱ rá, náa̱ inuu e̱jui̱i murí maꞌni méjúúnꞌ, de ikhí mbáa̱ꞌ niguꞌ rá yáá ndoo̱ nexa rá, ma̱go̱o̱ mi̱tha̱nu̱ náa̱ ríꞌkhui̱ molinú ñawáánꞌ xúꞌkhu̱ mbu̱júúꞌ, de ikhí xúꞌkhu̱ mbu̱júúꞌ mitha̱ ríꞌkhu̱, mi̱tha̱nu̱ rá maꞌni xn ríꞌkhu̱ niguꞌ rá para que rí yáá, rikhí yámbáa̱ꞌ nithanu̱ rá, mitha̱rígu dawaanꞌ náa̱ rumadííꞌ mi̱tha̱gaꞌjáá mugi̱i̱n, mitha̱ꞌgíi̱ꞌla aguaaꞌ rá, mithani méjáánꞌ yáá ríndoo̱ nigaꞌjá iyaꞌ rá, mi̱thra̱kuáá jndo̱o̱ kafé rá mbá ajma̱ chálá o̱ atsup chálá dependede má nguáthá má mbaa̱ dawaanꞌ mithani̱ para que rí. Yáá ríndoo̱ ágaꞌjá rá yáá wénú rá yáá mitha̱ni̱ méjáánꞌ, mitha̱xi̱ꞌŋáꞌ má mbá náa̱ náa̱ xuawaa̱ rá bá náa̱ tasáa̱ rá yáá wénú ma̱gi̱i̱n xúꞌkhui̱ rá, mithrakhuáá mi̱tha̱ni̱ thawíín jma̱a rí mithaŋuu khui̱ para que yáá wénú listú mu̱gi̱i̱n xkhui̱ rá. Ujúún rí ikháa̱nꞌxu̱ rí nudú rí mbiꞌjiuu yuꞌjuá, rí nudú iikháa̱nꞌxu̱ rí rí mi̱tha̱du yuꞌjua rá, mi̱tha̱ni̱ méjáanꞌla ginii mbayaaꞌ, mitha̱ni̱ ríꞌkhui̱ mi̱tharjmi̱guu̱la mithandii jma̱a píkúꞌ ngaa̱ mi̱tarjmi̱guu̱la méjánꞌ mbayaaꞌ de ikhí rá mitha̱duu̱la yuꞌjua xkhui̱ rá, yáá kuando nigi̱ꞌji̱i̱la niꞌ- nitha̱du̱u̱la- yujuaa rá. Mitha̱ñajuíínꞌ xkhui̱ rá, mitha̱ri̱gi̱i̱ la xkhu̱ mbu̱juáá murí rígá mi̱du̱ xaná, de wámbáa̱ꞌ nithariꞌjíí rá, mithaxna̱a̱la khu̱bo̱o̱ xku̱ rá, rí yuꞌjuá murí magoo méjánꞌ áxná rá, mithandimáá ju̱ba̱ꞌ nixtuun murí naꞌni mba̱ꞌju̱ xndúú. De ámbáa̱ꞌ nithaxnáá ríꞌkhui̱ rá, mithaxnaa̱ xtiꞌjiúú xúꞌkhu̱ mbu̱júúꞌ mámbá xú na̱ka̱ raꞌya̱a̱la má xanááꞌ xkhuaꞌnii má. Yáá ríndoo̱ maxná rikijua̱n rá, ikhaa ríkhui̱ rí nugujue̱ kasí rí míŋuíí gii̱ kásí mas nudú rí yuꞌjua ikháa̱nꞌxu̱ porque ikhaa ríkhui̱ najmaaxu̱ꞌ jmain mbúkha̱a̱ rí khúwá ikháa̱nꞌxu̱ rí míŋuíí gii̱ rí nuxniajuííꞌ wénú. Mámbá tsiguꞌ xkuaꞌnii mitha̱juíínꞌ ri yuꞌjua ra̱ꞌkháá mámbá ríꞌkhui̱, mámbá má xú naꞌni̱ mi̱du̱ xkhuaꞌnii, mitha̱ñajuíínꞌ murí maxná méjánꞌ xndúú rí yujua rí ikháa̱nꞌxu̱ rí míŋuíí gii̱.